nam tokkit gaaf tok addiun tok haate uttaale raotennan deke raotennan mintok durbuee minkunnen bare kasabanun hinqabuu ak kasaaninnen hinqabuu minkun fulan kabu dirisha hinkabu duub minkan kulli bare tokotuyyuu bare sunnen adui isaatit ijajjaa duub namkant ufgafetee maani akkam amtan kasabaa ede attam amtan innamakandurabaa ede ufgafete <hesitation> wonnin itee bare sun qatti an rifedde wo sila lubbu guyya sun ankabette malum sunii duub namkun lilla rifetee guyya gaaf sunii lilla rifete won ito dabe il babbasa <hesitation> ijjete